X̱i nak bi'ch ke x̱i'k nak biꞌch bë'le siñal lën ksin lë' biꞌch xded c̲h̲u'nn yu'dz komid ñala ñala makna bos lë' mak kenap c̲h̲ow yu y xdedta mak lën yu, sa'nda biꞌch kwalkier di'l nu'p siñal, lë' xdedla biꞌchga gan bukwa'n yu na'p lë' biꞌch xchal- la c̲h̲ow di'l yu komid.